गदाना यंत्र का काम ऐसा हो कि जो लोगु के जांगदना भी हो तो तोला एतुका काम गोदना क्रनोका हो।